नरा मनक आसा रेवे जे कई भी खुद ही चल जावे पण। वा नींद विंद आवे जे सो जावे। फेर उठे नि <noise> उने याद नि रेवे के मु कुण हेगो। अर कहा से आयो फेर वे आस पास मानक रेवे जन से पुछे। करे भाया मु का को हेगो अर मु का से आयो। बटुआ हे के नि हे <noise> कई-कई पहचान पत्र हे के नि हे। पहचान पत्र रेवे तो ऊ मनक को पतों लगा सका। तो नरा मनक आसा का रेवे। <noise>